Ko aga fi fa, se de he sni nuwna aga fifa he ga yi kala yi he snu tnutnu gedomi wo yi ynandye he ga wo dyi he ga dudu yna. So edni kuma wo yi ynadoi dyi n. gbari de jenagnu yi. Domi mi nu kodo abe yiro he zhi ha lo wo geri wo ga gna dye wo ga zhi he geri, he ga chewyi tuwo na ɗye ha gi wo pise ynadyidyi no ama he ga jenagnu duwo ko he ga egni tsu wo woga gna yes gnunu nɗye he bwa wna yi gbari bu, nɗye a ma he gbari ɗye ynadyi ynago mi da wo shi, ynadyidyi ndye gbari dyi yna ɓwari’o yi ga pkeko wa ynadyi yna yi jenagnu ko egni adede nɗye ɓa kee hna, se de a gna dye ko ha lo za bwari le tsi dye a chewgyi dyi a ga gna dye a dyi yna be mini m. he lo za ɓwari le tsi wo shi’o wo pye lubwa, aga gna a dyi yna be mini mwo, ama egni haba aga la shi he pum kuma he gadyi nubo ga sni he. something to mi da nasala zhni hna no, har ɓedo jenagnu seɓode ynaɗyiɗyi. Nɗye da mi dye wye mi ɗyi nyize yna, ko kwa mi gna ya gbari har zhi nini ge yi nu ewyi ya wo ku fi doɓuo a tsnuna ma wo; he ga ɗye eka da ba yna m, he ga ɗye ɗyi eka da ba yna m, lega dye dyi pu m, ga feo har ewyi ina snu wofi dobu’o wa bwa eye ynacha. Sandye a be mami ge mi ga snu rayiwa hari zhi mini ge hari lo sugo ge, hari duya lo nyize karshe ge yna ynadyi nɗye da mi wye mi dyi nyi jenagnu, egni kuma ndye gbari yi wna wyebwa yi nu ba sosai yna, etsi ewyi, de kamaba yi kamba kuma a bwa wo de yi du wo je a bwa gna jenagenur. Domi papa, kamba gbari be la kamaba wo yi ynadye num. domi he he zhi he nu kamba a ga gna dye he yi miwnuri e he ɓwari’o ama jenagnu wo yi eyna kuma evyi, woyi knunu yna gi ya gbari de etsi har yiga snu wo, yi iniwo ba hari e lo to ynadyi ze ge. Jenagnu kuma dye toma redna konyi lo wo gna dye jepo ina chnapo ya. Domi he ga jepo snui edye yi shnandye abantna gnuma, khesirra on echni, ga yi shnadye ha ɓa chigbe chni hna nyi. So aynabyi mwebere de ynango yna, ama midye ynango ynaɗyiɗyi nɗye da mi wye mi ga dyi wo mi ɓwario bole sasale yna, jenagnu de egni aynadyi eyi de bari a ke knab a ri ina yi sasa leyi ndye ga ba az ge nyi.